بفضل إني أروح <hesitation> أشاهد فيلم وحدي، لأن التجربة- لأن تجربة مشاهدة الفيلم بتديلي شعور خاص في القما*بنغمس بالقصة وبالشخصيات، وكمان بستطيع أختار الفيلم اللي أنا ودي إياه و ما ب-ما بحتاج إني أتفاوض مع حد أقوله، لا ده حلو، لا ده مو حلو، وبستمتع بالهدوء، بالتركيز مع الشاشة و تناول الغدا وحدي بشعر بالوحدة، عشان كده بختار فيلم.